THQ-KSF003-X021 अगाडि लैका रहली न त शनिचर दिन आइत रहल त खुब खुस होइत रहल की आ जब शनिचरवा बित जाइत रहल न त ओकर बिहान भेला आइतबार रहैत रहल। त हमनी कहैत रहली काहेला एतबार आइत है जे हमनी के सबले उठेके परि पढे जाए के परी हमनी के बारा खिस बरे की त एतबार दिन अइतीयौन। त हमरा त हमनी के सबेरे उठी जाके मुह धोइ ब्रस करी तब जाके तनका पढी एतबार के तब जाके न भात ओत निना जैतिऔ न त खाली आ कपडा ओपडा पेनके पढे चल जाइ उ दिन कावा न एउटो न मन करतिऔ पढे जाए के एउटो न मन करतिऔ पढे जाए। सर सब कहतीऔ किहेला ना पढैत बारे त कथी कहैत हमनी के कि सर कालु छुट्टी रहल आ आजु न मने नाबा करैत पढेके त कथी कहतीऔ तोनीके खाली छुट्टीये चाही खाली छुट्टी ये चाही छुट्टी रही त तोनीके सफा खुब निमन लागि। त हमनी के कही ह सर छुट्टी रहैए त खुब निमन लगैए जे एतबारो के छुट्टी रहैत त केतना निमन इन्डिया मेत एतबारो के छुट्टी रहैये हमनी के त ना रहैये त कथी कहैता चलजो इन्डिया मे पढे काहेला नेपाल मे बारे नेपालमे त ना मिलतौ छुट्टी त हम कहली नेपालो मे कौनौ कौनौ स्कूल सब मे दैसै सर छुट्टी त कथी कहैता चलजो उहेमे जौनमे देइसौ तौनमे। जे तोनीके खाली छुट्टी ये खोजैसे सफा तोनिके पढेके मन ना करैसौ त हमनी के औसनके एतबार के पढे जाइन त सर सब अइतीऔ होमवर्क खाली पुछतीऔ आ हमनी के एतना एतना होमवर्क देदे तिऔ आ एतबार के ओतना ओतना होमवर्क लेके जाइत रहली सब जना चेक ओक करा ली। कहे सर पढैयौ त कहे त हमनी के कथी कही ना सर आजु ना पढाबा जे बिहान पढैहे त कथी कहतीयौ हह तोनीके कहिया मन करैसौ एतबार दिन अइते त तोनीके सफा सुसती धलैसौ आ शनिचर आइसौ त तोनीके खुसे होजाइसे।